Este äj tambien creetzäkpa't que je animalta'p entre nye'kä na anhmayajtäjpa, es como kasyi mama' jetij 'yanhmayaj wa' ku'tyaju 'yune yy cuidatzäjkyajpa, 'yanhmayajpa que ijtyaj 'yenemigo, jenä minyajpa tajpi, jetij pyinhyajpa, jete 'yanh nä wijtupä, jete yanh mäjapä pamyomkasyi'une' o tzenke'une jete nyanhpa, jiko' jetij myama' cuidatzäjkyajpa jikä 'yanhmayaj wa cuidatzäjkyaj, wa'ku jana mas acercatzäjkyaj ay en 'yenemigo, cualquier tipo de animal 'yanhmayajpa 'yune wa cuidatzäjkyaju, wa'ku 'yanhmayajpa en distinta forma wa'ku protejetzäjkyaj wyit, wa'ku ku'tyaju desde tzye'pä 'yanmayajpa, es como kasyi mama' 'yeksäyajpa 'yune, wyejyajpa wa'ku minu ku'tyaje', 'ye'syajpa, cuidatzäjkyajpa, ta pase tzyäjkyajpa, pero nta mumupä' tambien ijtu kasyi tzu'we' nta 'yespapa' 'yune, en vez wa'ku 'ye'su 'yune nye'kti kyu'tpäpä je kyu'tku, jiko' nta mumu nta'p wenota'mpä kasyi mama' mamatzu'weta'p, jiko' hasta ijtu tzenhke 'yanhmayajpapä'i je je 'yune, wa'ku este wa'ku ku'tyaju y tambien wa' cuidatzäjkyaju wyit, por que cuando kyenyajpa tajpi yy nä keye'upä tzajpojmä jenä' ligeru tzyi'yajpa aviso que ijtu peligro que wa'ku cuidatzäjkyaju wyit, jenyanhkä.